Miino ko piroowo ɗemɗe. Mi itta ɗemɗe mi waɗta e ɗemngal walla mi hocca ɗemngal mi waɗta e ɗemɗe goɗɗe. Mbeɗe yiɗi ɗum no feewi ngati so aɗa waawi ɗemɗe keewɗe maa anndu heewɓe no nguurdi, heewɓe no miijorto. Ko huunde nde njiɗmi no feewi. Miin ko mi ɗemɗiyanke.